Raisi naio stoai tanipa kaisi mu atae are raisi ito ai kaisina ta lausai, ma mane tape podoimani ma raisi manpa aniani, raisi tape aikala ma elae gaden aniani manpa aniani. Are raisi naio tamaniua pa atokaia manpa sasaua, solo manpa iruina lago manpa atua ia udai. Mako manpa aniani, are raisi ito ai taim eai anua raisi dipa wagana pekoia. Tagu toru naio raisi, raisi naio dipa ka io mane tape podo ma-manpa aniani are mane tape aikala ma raisi mampaka ani, kasi kaisina malo waga lausai. Are taimu e anua gaden kaikai ha gaden aniani ka waga ani sadia elae raisi dipa wagana peko. Raisi odorola tagu, umado e nimani ena io aikala raisi imani amana mein aniani aikala elae io lala sadia, are tadi lama ataimani aniani elae nalo barala kiki naio raisi dipa pekoia, aniani gardenia nalo dipaka waga peko, koteuka, aka sa kanokano golo ka waga pekoidia sadia naio ito ai amanatuai ena laip ito taman tusamanito, raisi naio dipa waga peko ia are tagu toria kaisina erae gesina gore aika, raisi umano mani amana aniani aikala elae waita adina aniani. Are ita ma barala tadi lama atae nalo, koteka dipa ka pepeko elae raisi wagana pepekoiasadia. Are raisi ma mane tape podoimani ma raisi manpa aniani, ma aniani amata manpa aniani nalo paparataim tampa maket numa mane tape podo ma raisi manpa kaisi, stoai, are raisi kaisina talo wagana gesi. Ito papara tadi waka sadi elae nanedia podoi nalo raisi dipa wagana aniani, nimani amatai taman tutusamani ela raisi nalo manpa waga aniani naio gaden koteka aniani nami gadeniai manpa aniani kais ma raisi tanipa pekoia are kaisani naio aikala, ma asana sa manpa kaisia alea amana tuai umano tagu toru raisi hatimanisala mu atae imani anua namin amata. Anua nami anua waka, gamania naio elae mane dia podoi elae ma raisi dipa waga aniani. Nimani anua amatai tamani tutusamani elae mane aikala elae naio gaden aniani manpa aniani tampa tusa mani, ida ida taim iala tampa tanutanu aka tadi palo aiaini alamani elae ma raisi manipae aniani aka sa aniani gaden tampa pauto tampa tanutanu ma raisi manpa kaisi mane tape ai kala ma raisi, odonola raisi tamani lasoia mu kadaia, alon adana aniani gorolata mo lo saraea nalo turarema umano barala raisi dipa wagana. Pekoia e aniani nami amatai dipaka wagana peko. Alai nalo pe wagana hatimani aguna toru, tagu toria, raisi nalo pe hatimani umano kais ani raisi tape aikaimani mane tape aikala elae mapani tusamani asa, ita sa aniani namini gadeni ai manpalon kaisima manpa lama aniani. Mane tape podoimani ma raisi manpa aniani, ito ai elae na kainiua manpa to toria, aka sa waka kiki tamani palo alo anua taidpa okumani ma elae mane tadipa teremani, alon inau tagu wakasaga ato ida maki tadipa tereau ea tanibaina odaodaie tagu wakadiasaga inau naio mane tadipa tereu naio raisi kae kaisaidia aibigu, are mane tape aikala numa aka paparataim mane tape aikala ma palo dinau stoai raisi. Manpalo salagadia lago elae mane, tape podo manpa lo atodia, ela amana tua umano laip pe hatimani, ramini mane ia manpa dakia raisi manpa kaisi naio elae gaden aniani manpa aniani. Ida ida taimu anio mane tape podoimani ma raisi manpa aniani, amana itoi taman tutusamani waka kiki tamanipa aio kak sea tape lamimani elae pe teremani sa raisi aka sa ida maki pe teremani ma raisi manpaio kaisi stoai. Elai taman tutu samani naio manipa hatwok soma manpa waka, kakailosamani, ramini mane manpa daki aka tamani tutusamani, kae tutu tavaela, samani ono onou namini saikain lao, manpa lao mane manpa daki, manpa lo aiaini <hesitation> a alamani dipola aiaini imania babaina gaden manpa lao. <hesitation>